Ágwo ádiáha ńtoho ké iaūa ábah n̄i, isua ába ýe dūoo, ágwo áde ádia n̄lidiá áde íden ásuk ácho c̄hon, ēkod ūto n̄lidiā m̄bolo. ākeléké ákpon éfed, ékemé ítem áde étitiḿ ḱe ūlun, ekpeḱe édia n̄te ágwo ádia ukūduk̄ étutuk ébok ké n̄kon átelé ágwo ásuk ádiadiá íyie ńdidia ékolo ḿmiyōn, kédé ákum ídehé ádadád ágwo ámamák isuá ádia ásuk áwi kóko̱p n̄chonidem̱ ímiiyie̱ uk̄udúk ékemeké iw̄uko̱, iḡwa áde ésou ec̄ho énim ánye áloho átulū ur̄ua, so that <hesitation> ánam n̄didia áde. ámadiá n̄didiá áde, id̄em ála áchon ágwo ádehe ésua ába ór ába yé duop ké ánye ámadiá ákum ukom áde ákama ūtasī étem éno̱, an̄ye álelep ké álan ádia ete etem. <hesitation> étim ntè ùsùñ édià, ányè dèb kè áfèrè áduá ndidiá ádè áná ánò ányè ádudu ányè din uwèm ákpènè imi ánùk ánám ágwò ádè itókó nkùm mbán mbáñ, inyié mfáñ ésiné ké ndidiá ádè, ékood ùtási émàjiók ányè éwòpò ésin ké ndidiá ádé ányè diá ibihi ka ikòd mbáñ mbáñ, inyié ndidiá ékoodi ikpón ikpóñ ádè émà bùkó inim ésói étém nte édià, énùñ étitim, ébòk áfèrè esuk éjiók ùtási ádè ésin ányè kpèkè áduá nte ádiá ganĩ, énùñ ététém ányè dèb kè áblán énúñ ététém, ékpok nté mbùd ésin ádán ányè sùk ádiá, ndidiá, ibihi yák ányè ka ikòd mbàñ mbáñ iyinho ibiyák.